Seyta bojet maa, usta waruki e sankutuki ceede, ustu soode soode, waratae ceede dow ko nanngi e ko nafata tan, taa waratae ceede dow kuuje ɗe nafata ɗe maaga.